أول ذكرى له من مرحلة الطفولة هي لما كنت العب في الحديقة مع اخواني. أذكر كان عندنا لعبة صغيرة نركض فيها. وكل ما نضحك ونلعب مع بعض كنت أحب هاللحظات لأنها كانت مليانة بالبراءة والفرح. ما كان في هموم ومسؤوليات هالذكري ترجعني لأيام الطفولة البريئة والأيام الرائعة مرة كتير-كتير أحبها.